Nalo passim nalo eh kaina paparataim nalo taripa tu pamili isigu aguna pasin nami atorola nalo kaua kae waredia turarema pasin nami sait namini lotu kae waredia, patolo lotu aka pasin atorola elae kain pasiniua kae waredia amini lukaitori anua, kae waredia onou atorola poto atarudia pato tatao kain pasiniua nalo kaua aka ea atugu tadi tutu sadia ita pidani ela kain pasiniua atudia dipa skuludia pasin atoro waini dipoto, tatao wain skulu dipataka pasin namini sait namini lotu nalo kae ela lotu, dipoto lao waini ela tu peto atoroisala la anua sa patoka bebesu ela kain pataloai kae waredia. Iu aniani tamputo pauto, patoka sotsot wain ela laa ela nimu isimu peto tusala ena kain pasiniua nalo kaua kae waredia atugu, turarema ela na kain pasiniua anua paka asakadia aka anua paka alosakadia pasin atorala pato atorodia anua pato tatao amutu amu blesin atorola elae laa peto teremu. Paka bebesu atumu isi mu anini laa pato, amaloa turarema. Paka gore gore palopalo, tampatu tusamu sait pasin pato lotu pato tusamu elae kain pasiniu kae waredia, kae skuluidia atugu dipa tatao pasin namini ita pidaniai nalo kaua tamu tutusamu ea mein pasin ea pato tatao lotu elae na siamela gesi elae ia kain pasiniua, pasini elae ia anua pa alo otorodia <noise> anua pa lukauto atorodia anua tadi pa besu aniani pa teredia, anua ruma aikaidia pa lauma okudia dipalama eko, palama aekodia, siamela tape aikaidia saikain simela tadi pa nidimua ela teredia ena pasin ela na atorola. Ita tada tutusada ita tada tutu sada ita pidani, waini laa peto taitimusamu, atumu atudia nalo kae waidia aibigu skuluai pasin atorola barala pato lo aloidia potoko ari sisiki, are nimu ia barala numu ma tamu susukulu samu lotu ela na siamela gesi, lotu pato loa, waini skul ai laa peto taitimu. Pa atae pa sola waka palo gomo mumudia niniamu pa lukauto atoraidia, uipa tu atoro ia sait nami mane, aniani pato kaisaedia. Niniamu dipa ka sasapa aniani pato kaisaedia dipo to aniani ela na kain pasiniua nalo turarema kae warediama nalo atugu akomala aibigu. Pasin atorola pato tatao waini amu tu dipa atorosamadia <noise> laa peto taitio, saikain siamela tamu peko ia laa tualai pa iruina tamu auso sa eh kain siamela, laa tualai pa ituina ela ia kain pasiniua nalo kaua dipa tatao ito pidani ai tusadiato, pasin naming tu atoro, pasin, nami lotu, itam pidania, elae kain pasiniu pato tatao. <hesitation>